dok, peleu, gbonong, peɗau, fwat, pattiran mundi, pattira peleu, pidiipiɗon komɓoi, kpumma, kpummo are dok, kpummo are peleu, kpummo are gɓonong, kpummo are pedeu, kpummo are fwat, kpummo are pattirau mundi, kpummo are pattira peleu, kpummo are pidipidou, kpummo are kan dok, kupelen, kupelen kan ɗok, kupelen kan peleu, kupelen kan gɓonong, kupeleu kan peɗau, kupeleu fan fwat, kupeleu kan pattiran mundi, kupeleu kan pattira peleu, kupeleu kan pidipidon, kupeleu kan komɓoi, yashi kunung, yashi kunung kan dok, yashi kunung kan peleu, yashi kunung kan gbonong, yashi kunung kan peɗau, yashi kunung kan fwat, yashi kunung kan pattiran mundi, yashi kunung kan pattira pelen, yashi kunung kan pidipidon, yashi kunung kan komboi, yashi peɗau, yashi peɗau kan dok, yashi peɗau, kan peleu, yashi peɗau kan pe-peleu, yashi peɗau kan gbonong, yashi peɗau kan peɗau, yashi peɗau kan fwat, yashi peɗau kan pattiran mundi, yashi peɗau kan pattira peleb, yashi peɗau kan pidipidon, yashi peɗau kan komɓoi, yashi fwat, yashi fwat kan ɗok, yashi fwat kan pelen, yashi fwat kan gbonong, yashi fwat kan peɗau, yashi fwat kon fwat yashi fwat kan pattiran mundi, yashi fwat kan pattira pelen, yashi fwat kan pidpidon, yashi fwat kan komboi, yashi pattiran mundi, yashi pattiran mundi kan ɗoƙ yashi pattiran mundi kan peleu, yashi pattiran mundi kan gbonong, yashi pattiran mundi kan pedeu, yashi pattiran mundi kan fwat, yashi pattiran mundi kan, yashi pattiran mundi kan komboi, yashi pidpidon, yashi pidpidon kan ɗok, yashji pidpoidon kan pelen, yashji pidpoidon kan gɓonong, yashji pidpoidon kan peden, yashji pidpoidon kan fwat, yashji pidpoidon kan pattiran mundi, yashji pidpoidon kan pattiran pelen, yashji pidpoidon kan kom ɓoi, yashi